við fáum að kynnast betur í heimildamyndinni KAF sem frumsýnd verður á fimmtudaginn myndinni leikstýra Elín Hansdóttir Anna Rún Tryggvadóttir og Hanna Björk Valsdóttir þar kynnumst við Snorra Magnússyni þroskaþjálfa sem kennt hefur þúsundum barna sund á tuttugu og átta ára ferli mér finnst hún fjalla svolítið um það hvernig manneskja verður til og hvaða hvaða hlutir hafa áhrif á okkur og hjálpa til við að móta okkur hlutfall þeirra barna sem fæðast á Íslandi sem fara í ungbarnasund er mjög hátt miðað við önnur

sprettur líka upp þessi hugmynd hvað getur einstaklingur eins og Snorri haft mikil áhrif út í samfélagið það eru svona margföldunaráhrif við höfðum áhuga á að skoða og fylgjast með bæði í þessu hérna rými hvernig Snorri fer að því að vera í tengslum við foreldra og börn og þjálfa þau og kenna þeim og ögra þeim en líka þetta ótrúlega viðkvæma samband milli foreldra og barna og foreldrar mæta hérna í laugina með

pínulítil eggjaskurn í höndunum sem þau vita kannski ekkert hvernig þau

hvað eiga þau að gera við þetta er þetta í lagi má koma vatn á hnakkann og inn í eyrað og allt þetta og Snorri veitir þeim skjól til að

prófa prófa sínar eigin grensur og

barnanna sinna og við fylgjumst með þessum litlu hvítvoðungum stálpast

þannig að við fáum líka í rauninni þeirra sem gefur okkur öðruvísi vigt og öðruvísi upplýsingar en

myndefnið gefur okkur tökumaður myndarinnar er Bergsteinn Björgúlfsson og Björn Viktorsson hannaði hljóð ungabörn

eru miklu harðari af sér og sterkari heldur en foreldrar

þau eru líka miklu betur til þess fallin og hæfileikaríkari í að leiða samskipti heldur við oft gerum okkur grein fyrir eða ímyndum okkur foreldrarnir tóku okkur ótrúlega vel við vorum eiginlega alltaf jafn hissa hvað þeim fannst lítið mál að hafa okkur í kringum sig þó þau væru einmitt mjög berskjölduð á sundfötum með nýfætt barn

sko við erum eiginlega einn leikstjóri við eiginlega bara í eitt sem er mjög óvenjulegt fyrir

hafnarborgar hefur risið fangaklefi í raunstærð sem unninn er eftir

af fangaklefa í fangelsinu á Hólmsheiði við vorum sem var samkeppni og notuð eitt prósent reglan

fólk fari inn einn áhorfandi

og upplifi svolítið hvernig

lokaður inni í svona rými

stofnun eins og fangelsi

fólk lokað inni ákveðinn hluta úr degi svo þetta er líka til að upplifa hugmynd um þetta rými

fangar sem eru undir eftirliti geta haft eftirlit með fuglunum sem geta komið og farið eins og þeim sýnist

hvað er frelsi hvað er að

inni hugurinn er auðvitað alltaf frjáls reyna

kortleggja þær spurningar sem dúkkuðu upp hjá okkur það sem maður er að gera með þessum verkum hér er það er líka áhugaverð þessi spurning um eftirlit við búum í frekar þroskuðu lýðræðissamfélagi og fólki finnst það kannski svolítið þægilegt bókstaflega eftirlitsmyndavélarnar og kannski að Google finni fyrir manni er þetta notað til að hafa eftirlit með fólki

það er spurning hvenær þetta breytist úr því að vera þægilegt og eitthvað sem manni finnst maður græða á í daglegu lífi og